Sa a jiɗɗo hedde sirri yimɓe fuu; waajibi so wanaa ngaɗaa dabere nanndinkinoɗaaɓe. Ndenno so mi kaa mi waɗaama gooto <hesitation> e tewtooɓe sirri fedde warooɓe hoore. Min e hooram so wanaa mi waɗa hooram hono mi baroowo hoore nii faa ɓe ngonɗina kam. So ɓe ngonɗinii kam fuu, nde kaa mi heɓa gollude golle oo wonude e maɓɓe.